भय जसा की देखा माना की काई भी समाज को काम रेवे। तो उमे हर एक आदमी की अपनी अपनी जिम्मेदारी रेवे। समाज को काम जदे हो सके जद अपन साराई मिलके सहयोग करा। सारी मदद करा सारा भेला रा सारा यी एक जुट रेवा जद ही ऊ काम पूरो होगो। माना की कई भी कहाबा को प्रोग्राम मान लो अब माना की खाबा को प्रोग्राम है। तो उमे हर एक आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाले। माना की मु आटा की संभाल रियो मु सब्जी की संभाल रियो। बरतन की संभाल रियो। प्रोसगारी की संभाल रियो असा। असा अगर अपन अलग अलग काम बाट लेवा ओर उन्हीं काम है अपन स्तर पे बढ़िया अच्छी तरीका से करा तो समाज को काम बढ़िया अच्छी तरीका से होंगे। आर अपन सोच ला की कई नी यार होगें तो होभ दो। कई करणी अपन है अपनों तो घर को काम है ही नी। अगर अपन या सोच रखेंगे तो ऊ काम कभी भी सक्सेस जा गो। इस लिए ऊनी काम है अपने खुद का स्तर पे करणी।